أحد الأوجات يعني اللي كنت فيها سيئة الحظ <hesitation> كان يوم رحت يعني في رحلة مع صديجاتي كانت الخطة ممتازة لكن فجأة تعطلت السيارة في الطريج، قظينا يعني وجت طويل ننتظر المساعدة وخلينا الرحلة تتأجل وحسيت مرة بلإحباط لكن بعدين وإحنا نتذكر كذاك الموقف جعدنا نظحك وأعتبرناها ذكريات أنه غريبة تصير مع الإنسان.